राहदानी एक आधिकारिक सरकारी कागजात है, जौन कुइ ब्यक्तिक परिचय पत्र, नागरिकता आउर अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा करेक अनुमति दहता। यहका मुख्य प्रयोजन निम्नानुसार हैँ। अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा अनुमति, परिचय पत्रके रूपमे प्रयोग, विदेशमे सुरक्षाके प्रत्याभूति, भिसा प्राप्त करना आवश्यक, नागरिकताके प्रामाण पत्र, बैंक तथा सरकारी कामकाजमे उपयोग आदि।